Eritreritra anahy manoky zaigny raha voalohany tokony miomagna fagnahy saigny avakeo miomagna aminy resaka raha hioanigny zaigny miomagna aminy fahazavagna jiro afo